انا باش نخير بين قرية صغيرة ولا مدينة كبيرة انا راهي بطبيعتي نحب نكون اجتماعية يكون هاكا الناس دايرين بيا وتكون فيه الحوانت وفيها كاع المرافق اللى يراه الانسان يحتاجها ويحافظ عليها اما قرية صغيرة راهي مافيهاش لجيران بالاكتئاب والتوحد ما كان حتى حاجة تطلع لك المراد